Dza nkyɛ mɔhwehwɛ mu yɛ hɛn po m'. Nhwehwɛmu ama yeehu dɛ ndzɛmba bebree fa ɛpo no ho a yennyim. Mebɛpɛ dɛ mɔhwehwɛ ɔno na yehu wiase do nsɛm nyinaa ansaana yɛdze efi hɛn asaase yi do akɔ beebi fofor.